البيتزا تشبع وفيها واجد أصناف مختلفة، أما العسكريم بس يعني شي حالي وإذا أكلته واجد تمرض. وما يناسب في الشتا وما يناسب إذا أنت أولردي مريض. والبيتزا تقدر تشاركها مع واجد ناس وتشبعك وتقدر تتعشى وتتغدى فيها، فأكيد أني أختار البيتزا.